די אינסטראמענטן וואס איך קען זענען א גיטאר, א בעס גיטאר, א וויאלין, א סעלא, <hesitation> ס'דא די יוקעלע איז אויך- ס'אזויווי א גיטאר באט ס'אזויווי קליין, די הארפ איז אויך, די פידל, <hesitation> אפילו די פיאנא האט- <hesitation> ארבעט מיט <hesitation> סטרינגס סאו ס'הייסט אויך פון דעם.